في مدرسه كنت نحب برشا الفرونسي خاطر <hesitation> كان في مخي لهيا حاجه جديدا و ماهيش كيف لوخرين، لوخرين مثلا كنا نقرو في إقاضه عالميه و لا حاجات معروفه، حواس الكل نعرفوهم، الفرونسي كنت نحس بلي هي حاجه جديدا ركزت معاها ياخي المعلم نتفكر كان مركز معايا زادا و علمني و لمبعده و لمبعده ديما المعلمين يركزو.